Kaa janchana chii jin yuchi na nani yuchii tee kaa sa´ana rebanada tee ntauu stee chaka jii chaka tee kaa yeena kaa kuu sajamana chaka tee nuu kunina sajana ntucha’a tichi yua le jaaxina tichi tee este ndikona uu ya´a te este kuuntu kuu ntucha’a kayena. <hesitation>